Ty hany matetiky anana hevi-diso aloha, ty reko an, ty reko matetiky manahaky paty avily amy dokany rey. Misy raha ty anatiny ao rey, paty ohatsy paty vita chinois rey. Uhm nao zao maloto zao raha rey.